Ngaha dim katenggo sarumbu ngara na lo'i pa'i lo'i pa'i ra ndawi kai au ma woko aka rasa mbojo wara aka haju sampurna ku ngara na ra ndawi kai lo'i pa'i ma nono si aka ma tenggo ma rana sarumbum labo wara pun di nono dim ka tenggo sarumbu dim karana sarumbu ngara na mina sarua mina sarua ra ndawib dou mbojo kai ta'i ni'u mina sarua wancu ku pana na ntuwu si nonom ndai ipi si ore na na pana kaib sarumbu nono pun sia nono sa be wa'u aina nono sampe sa kapa'i kai ade lo'i labo mina sarua lo'i dim katenggo dou mbojo laon aka be be nono na lo'i laon aka ma busi laon aka soro sera laon aka ma pana nonon lo'i pa'i na ka tenggo ku sarumbun na do kaiba supu na do kaiba hengge nono na lo'i mina sarua nono na lo'i pa'i wati dim hina kaiba hengge nono na lo'i ra ndawi dou mbojo lo'i ma wara aka mbojo lo'i ede pa dim ka tenggo ndai dou mbojo lo'i mina sarua lo'i pa'i Lo'i pa'i wancu ku susah di nono barasa sia ma pa'i nono pun sia harus kalalo kaim isi bombo ba ndai mbojo kalo ma nono sih lo'i sarua mina sarua wancu ku macin cuman ncewi oren sia na kapanak sarumbu di mai kaib mbalo ade nono ra be wa'u nono sabe di iu nono di ru'u lo'i kai ore nonom lo'i pa'i ngaha car kaib sarumbu ore nonom mina sarua na iha kaib sarumbum nonom lo'i pa'i nono ka ore nonom mina sarua nono sa be wa'u dua mbua lo'i ede lo'i ma wara aka mbojo wara ngara rau lo'i sabua lo'i aka haju songga lo'i aka haju songga wancu ku pa'i na haju songga haju songga waram ndawi kai gala oi ra tau na dei gala haju songga wancu ku pa'in nonom oi aka haju songga dim ka tenggo li kai sarumbu wancu ku pa'in pa'i sia bune lo'i pa'i pala pa'i wali pu oi songga aka songga wara wua songga wua songga wancu wali ku pa'in ngaha mu wua songga ka dim ka tenggo kai sarumbu dim ka do'o kai supu Ngaham haju songga ngaha mu wua songga wancu ku ndende pa'i di lera ndadi ma ngaha si wua songga tio pu di kalalo kai kalalo kaim isi bombo sabua wati dim lao pa'in kalalom kai isi bombo <hesitation> dua mbua wati dim lao pa'i kombi kalalo kaim tolu mbua upa mbua isi bombo na lao kaiba pa'in pahupra ipi leke pa'i haju songga ro wua songga tolu mbua lo'i ede wancu ku na'e di maru'u kaiba sarumbu lo'i dim katenggon lo'i dima kataho sarumbu lo'i di ma katenggo lampar lao aka ma busi ma pana lo'i dim katenggo aib oru ura aib oru mpana tolu mbua lo'i ede di nono ncaub dou mbojo wati di wi'in karna lo'i ede waran aka mbojo lo'i songga ku ngara na lo'i pa'i ku ngara na mina sarua ku ngara na tolu mbua ede wati loa di nefa tolu mbua ede wara kaina aka mbojo mpa wati wara eda mu aka rasa makalai lo'i dima kataho sarumbu Ede ndai di wekintuwu si nono ede wancu ku tenggo nono ca ncau ncau lo'i songga wancu ku tenggo wancu ku wancu ku taho kaiba sarumbu do'o kaiba supu nono ca ncau lo'i pa'i samap labo nono mu lo'i songga nono ca ncau mu mina sarua wati ipi oren dim kacaru wali kai sarumbu dim ka sa <hesitation> ka rana sarumbu ndai do la'o hengge do la'o supu wau si ra nono tolu mbua lo'i ede ede ndai mena weki mbojo nono mena pu lo'i ede